يبقي معايا ضعف عمري و اعمل فلوس ضعف اللي معايا <noise> واعمل أنشطه و اعمل <noise> حاجات كتير جدا ، لكن الفلوس هتخلص كدا كدا ؛ لكن العمر مبيتعوضتش.